Ny penina a dia <hesitation> zavatra lavalava izay mifony anakiroa izy io. <hesitation> Ny iraika aty ivelany aty somary mangarakaraka izay dia ny iraika madinika manifinify izay misy <hesitation> rano mainty sady misy lohany madinika ka hakasokasokanao amina taratasy na hanoratanao raha tokony ho soratanao dia mahavoasoratra izy.